Për me bo ni vakt t’ngrimë n’mikrovalë duhet me kqyr nihere çka shkrun n’letër të ushqimit, sa minuta edhe çfarë nxehtsije duhet me nejt mikrovalë. E qel kapakun ose letrën që osht e pshtjellun ushqimi, e qel mikrovalën e vendos ushqimin mes mikrovalës, e mbyll derën e mikrovalës edhe e lshon nxehtsinë edhe kohën për sa po don me tu bo.